Kamera digjitale osht ni aparat që kap pamje edhe i run ato si foto ose si video. E merr kamerën e drejton kah ajo çka po don me fotografu ose me xhiru edhe e shtyp pullën. Mandena ajo i ka disa senzora mrena që i përdorë për me marr dritën për me shëndrru mandej atë objekt në një imazh. Imazhi ruhet mrena kamerës edhe mandej munesh me pa meniher n'ekranin e saj.